बहुते रंग होय छे जेकरा में नारंगी रंग। एक होय छे अपन आप में बहुत अलग। रंग छे ओकरा बहुतेजगह उपयोग कर। सकते बहुत बढ़िया कलर छे।